əmdi akunik jliwi bai ankalina jlawichi kwachi ni vaikwali jlwali, jliwali bilan achi be əmdi agage makak bai kadatkili ta bi bai kadatkili ninchu gama bebe agifik adatkila vadga imsat bai ninchu əmdi bebe achi dahu bai kimdi ə kazalibai achi a jlimik kim yaye achi amaka ka kadatkili dik dunuli amma əmdi bai magdik bai kimdi achinchu bai kimdi, acha jlala adak bai əmdi bebe badai zinaga ma əmdi kadiyo kaina adayau gi kinchu bai kimdi amma əmdi dai ilikagina kinchu əmdi tabi kagibai toh ninkunanu, ninchu əmdi makazi, əmdi amakazima a mamaki ədatkili gimsik adatkili malagi adatkili mausi adatki, əmdi bai acha jlimkimba acha jlimu gada adatkili tagafi əmdinakwai kadatkili inchinau atiyau baimdinakwai atiyau bai yayka alik əmdi kazinima alu gabatak atitgon atu gamayi atu takata mauktik gimsik va fudu bai ibzuku atu uktlu imsi na atu vila dingwa imsina gada ma ko atu bilan ko atu dava bi kwaya ma ata makak vayak duniya na ata lakan dik adatkila kabdiro atu tagalina atu uktu imsat fudu bikwa vad uktlita pira da wurta gamachinau atu gama kindinakwai bai, ninchu kwachi amatik badai bai nizga amat makazamin, gamak badai azu yaye zu maka, kazik jlala azu yaye atu zu maka atu valage adatkila kwachi gamak badai, amak badai atu uktu imsik ni atu vauktau gadak vaya bai gadak əmdinakwai, gamak badai imchu imsik tiskinbai, amma gadak vayatki gadak ma gi gavaya imchinau pichi, gi nanaywan yaye ya makayan wuna jlibi ne nabitku, ngudiyakwai nanwan yaye gamak badait kuwun wuna wuna jlibi dala, kwachi kazala tlayaye ya jlimi kimar dala, amma mama gada atu tauchigi gadak vaya inchau pichi, imchinau jiribai dawa izamanik tina yaye imchnau pichi kuktawa gama kuktawa gama kuktatu di maduwa jira kwaya toh atu adgag patla, atu adgag nikah, toh wu'ya gama ninchatu nanuwa ninchu gama makazima mama ke datkila, malagi ingwala, malagi imsikila, gimsik yi ninchu gimsik jlira mamaki adatkili, mamakayik vaya adatkili, amma ninchu gimsik bai ninchu gama tiskin bai, ninchu ma'yim tiskin bai, ninchu əmdi tiskin bai ninchu gamsik makazima matlai adatkili nanawan yaye acha jlimumi acha jlimu gadak iskwanik adatkili amma achanakwak da ə bakindibai toh bebe ninchu naki alik uktlaik badai atiman gama, atiman gimsik atiman ma'yim, atiman wu'ya yaye ninchu neki gimsik badai, dik gamak badai, dik uktlaik badai inchu nekaksi makazamin bikwaya matlisku tamaki, ta maki a datkili ta maki a datkila ta gafi madinakila amma gamak badai na əmda tazini ma atu gafa alakanik makak imsat toh imchinau bilan bai bi kwaya gimsik yaye kakati masi gutai-guta, ya si'yik jak laba, jak karai kintan dau, jak kimil kaukazi ma sai yasi'yik gutai-gutai toh tanau tala əmdinakwai bai tala ninchachibai ninchu əmdik badai ta jlawi nanuwa bai ninchu gimsik badai ga kazi ta jlawi masagi kaka ta sagi ini gadak sanak, kwachi achi amakana achi ta maki adtakili kwachi idkak ilwai bai kaka baliwa ka kidkatikili kak badai bai miyitkili dik afitkili ibzechi kidibdaksi ni ka jlabi nagi bai ka jlaba tiskin bai gadak uktlini gadak akuni tina idka kata vaya gado diwoni agafi ﻿ninchu tiskin bai ni ninchu tiskinbai, tiskinit ku ninchaga wujirili bai gado diwoni kaka tlanu diwoni nikandi diwoni achi mamakam yedatkili achi vazi yedatkili na ninchu əmdi nanuwa.